Yoni ni mu sébé wo kaye, fo iréki sonikakama dé. Sonikéne irég wune goré ghune babiyune iréki wo féni, mu sébé la aksaane wo, a bhuyi lacki, fa- m- sonikéne iégma kan- hu- hu-lasime an gnoode. Yuna mu la kékatine mu buyima fock lha foyine. I kana mu la kékatine mu saana fock lha foyine. Mbana i dimo babiyone irég. Ma yoni sonikéne kan yuna ruu kottu-gnoode-an gnoode. Ni mbunghune mu sibé mbabane, ngnina la mu yongu a burtuma, yongu a gnétima, gnoba, mburu nsina ringi di arété. Ni ngo féni mbangh mu sébé la dorong, i dimo kan ghospitale. Bar yoni, ngnine muna i yongu a burtu, mu gnobé. Mu la yick nsina m-mpariyé. Mu sa la lhassime-m-iréki gnoda kama fu jongunan. Yuna ifé ignojuma isayema. Mu wésa-wésa yi, sa gware yi, mu war yi mu sa dhéye-sa-worama iwuruni, mu kutu yi. Kutu yi foo idibé, yuna mu la fu dhéye mu juré an-an gwégne kune. Ni bhuughune i dakhmo, lhaa foyine.